जो पास्ता हो तो बहुत ही टिप का हो। मोटा पताला चोदा खोकला या भरा हुआ। सबसे बड़ा स्वाद बोरिएओ गैसोलीन उत्पादन। जो जेहू के पत्ते ले रो बने।